<hesitation> Ani mìnyè ù ɖi iku ma na jɔɔmi <hesitation> mìnyè ɛnɛ́ɛ̀ kàɖi èé ŋe u nakɔ íɖìgeglea ùŋò. Elílɔké <hesitation> u na kɔkɔ à nàá mu íɖì èle ánìɖì èle na gegle. úni gàké kayi ùú je kɔ yi ze mìnyè màawu <hesitation> ùú je kɔ̀ mu iku màa iku gbàa le nì kpo bɔ̀sìkplà. ùú je kɔ̀ mu ani íga màawu búá kɔ kpó ígabɔ̀sì, ùú je kɔ̀ mu akpa ani akpa màawu ɛnɛ́ɛ̀. kà nyó nélèe, kíni búá nàa kɔkɔ <hesitation> íɖìgeglea lɔ nàá zi àwa kɔùŋò ú né je kɔ bu kpó ìgbogbo elí àlɔɔ̀. Gàké ùú je nì kɔ bù mu íga nì máàgà màawu búá kɔ bú nì kpo. Amánìbo ɛnɛ́ɛ̀ ù ɖi iku elí gàké kíni úni tà mi kɔ, íɖìgeglea ùŋò elí anikɛ́ mìnyè. Mìnyè lá iku <hesitation> màa na kɔ íɖìgeglea nì màa na kpàkplà ùŋò bùà ba mù nélèe kínì èle sú kínì mlàa kɔ bu zé ŋè blù <hesitation> úwanì ɖí ùfù, ùfùɛnɛ́ɛ̀ ù ne, kínì ɛnɛ́ɛ̀ <hesitation> zìgèɖè, vlàvlò kása bà zé yize kíni búá úni ása kɔ bú boɖo ùfù ɛnɛ́ yá nɔ̀ɔ́ŋɔ nìi ɖìi nè ú né je kɔ bu zé ŋe kíni nànyiɖe lèeè. níìlɔ ɖì nì kaɖi èé ŋeà nànyiɖe lèe, ù tà mi ŋlɛ̀ ilíɖo lèe àsa alɛ nàáa neneè. sú mìnyè kóŋú ɛɖí jè kɔ bu zé ŋé úni ɛɖí na kɔ íɖìgeglea ùŋò ámìɖinè. Úni sú kó jèàgbá kó zé ŋe mìnyè blù <hesitation> ikúnya láni búáá kíni ɔ̀mɔ̀lɔ fía kíni ɛɖí na jɔ̀mi. Sú emi kábi zé ŋe elí. Amánìbo nì máàgá màaɖu búáá, ù ɖi bégù ìkúnya lí blɛ̀ɛ kɔ bú nì nyo ɔ̀nyɔ nyo bégù úɖi elí sú úni nyi ówó bèe yize amánìbo màaɖu bùà úni sú mì nyò kòŋ jè kó zé tè ú ná kɔ íɖìgeglea òwò íyì wèe. Ì wàá banìi wulè.